Slana dzoŋe ɗohiyo, gulene gaskiya dzovi alheiri am ndiya ɗon vita ha hayo tas- tas- təskwi dubu heisamska dubu heisamsaka pɗ heisa, naye ɗowee lamaŋ laha-kol snanta ɗoho abstaghaweɗɗe ɗghwna ŋdzukamuwa ɗakanana vita ha gwada sləna dzvwo ha gwaɗwahala ndzukan duniya mamwa guleŋ uzinamuwa gwaɗa lamaŋ kastgh muwa st uzinamuwa snan haŋ lamaŋwo musaman namuwa la gwozo la gwaz ngane ma na muwa la hambakzla hamuwa ɗow maɗ gwaɗa lamaŋ aŋga uzinamuwa wo haha gwada jebka datab gasiɗi undasiɗi aŋtoba undka kwaratkwaraka gwaɗ nda uzinagha snanta haŋwo amma gwaɗa hausa hausana mɗanta muwa hausa gwaɗamuwa bəɗuwo mbawa da stgho lamaŋ gamsuwa lamaŋna naye ina gwadamaŋ hausa bəw-gwadamuwa naye ɗowee kor makni alasnita vita ha laha-snita gwada mbawa da stgho gwada lamaŋ anga uzinamuwa aŋ-zl gwaɗaa sai gwaɗa hausanana-gwaɗ bəwo guleŋen nda mbawa da pəs slana dzvo gwaɗa stukura sai magamaga zdla vita-ha zɗla ndə ɗwo guda stukura mandaya sai sanga sa ɗee mbawa da hinan anmaya Amma vita maŋka slanaghna kana ko dzoŋe va ɗohka ko va ina hab-haba karya diline kana habobka da dzvka ko va kowna kano da kalka va naŋto ba ina gha da dodka ina dilahg nde neɗe ko masare haba baka stukraka da inahanaka nda neɗee amma sai vivla zɗdla vita ha vle zɗlawo ha yaɗ doduwa naye gwaɗ banawo naye ɗowee kwarawan ta uzina muwa namuwa mihaha kwarantalna sai viola zɗla naye da dodi dafa vli zɗlawo ha yaɗ tou uvwo ŋgol kor na gwaɗ bəwo vita ɗow kagh ts talka kaɓan dzvagha skwa tina ɗaŋganema vita sidi vita dza dzad koɓo da kar a'a miu kumba ɗna, tamakitaka vitaya ya hgunvli koɓoo a guley yə gwaɗa ina dzona aə zlə zlamba ina hanini kaaŋ dzariyeni yagha ana mbaki dzariyeni aŋka da koro naye ɗowego ka ka-mamagsla sana; mihaha la gwozo-naye ɗowee kwarawanta zrada, aisha abdullahi zrada, naye dowee kwarawani gulen nana gwaɗa uzinamuwa gwozna, nana gwaɗa uzinamuwa gwozna ɗakanawo vita ha haɗ avlagha ko karya sklwa kana tsanatska uzinagha sai ba sai zɗla bə destwo, vita haɗ ndəw ka zɗla, saŋabta sanka koɓagha guka tsata. Tooh uzinhamma da snanta aah mayeŋge tsanita <hesitation> da da inaha mahan da badar har ta ghan maka amma nana gwaɗa aah ko a kobka guka spa koɓo ha-yad ɗow sə inahanawo ha neɗ da tsana t uzinure sa mihahe toh'ts inahana aŋga uznhare guilnakana ɗghunbnayawo naye ɗowee kwarawanta uzinamuwa la gwozo ŋ ka psmuwa koɓo vita tshraka mahga ha koɓo da-gamaɗatwo sabsa-kana ko nuɗ ma ko vita haka da koɓa da skwa suzuwo kanawo ah aŋ sawəɗe awanti bata reta suzuna gukini plita ka, ko suzə fanka reta knan dahanaka tə udkanana da plta kobo guka dzbe dots ina gha guleŋ gulka damono ko va vita ina kane ko va hvane kana hvana ka na ma ko kegh hva ka haka da ina hanu havana hal inaha amdiə ko ghin ghe, vita dzaka wurnawo dzuv-ka ghiŋə, vita ghiŋo dzuv-ka wurna ko va baya tughaza ko ina hanaɗe da ɗamka haka da ps vla uduwo amma nana sai vli udu tsukra kagh masta sunuki lab dadini magaɗe sangaɗe guka da ɗowo ha da ɗow da vlaɗtawo guleŋ vita ngu zalahada ta hunga kak-da koro guka da ngalolo guleŋ ina korɗ ina magadaɗe nayə daidaya naye ɗowe kor uzinamuwa amŋ, gulen gwozo magana gul angalolol lahana la hab la kuɗna angahalab ta tahan gwaɗa ha han ina hanu aduaə ghisnataŋ daga mahan, Gul slapa-slap ɗughan slapa-slapwo ko uzinagha uzanghe slapanaka slapakana mbokanmboko ha da inahanawo naye ɗowee kwarawanta uzinaban usawa, usawa ɗughana. Tooh nayə sakoro kaɗa ko va ina hana bəɗow ka ko inahanakana ko lebragha haka dzəb da monure vita ha koɓa gha dəsk damaga inahanawo vita ha koɓa gho das kwa uvahgwo ko linah ko lebrah ha dzəb da monune vita zla vaɗa zlava zɗla lanbaghuna dzəb ka dan lebragha dahvaka ko slap wurnade, ko hvaɗee, ko nuɗ-ma; la zugunha kana haka tanagh-kanure las lasiɗi im nə dzoɗe lasidi to ko imme dzwbta kagh makw mihahwo turaftaku amma lakarya ɗili ko kakeghə sa-ŋgab sakaghine dat faranti tbadaikana ko nuwee haba baka da sklo valee hwhsmə kana hwhsimi dzowala ko lee va ina hana ŋ ghinə kana hababaka lee ardi, lee maggi, lee ghuni, masare hababaka kana leeə zghuw, guka ɗgata habata inahana kowoo gaba ɗaya ghazirka, tava, wurna, stp dzo yaɗana kana tana guleŋə dzviyandiya naye ɗowee uzinamuwa musanman mihaha ka mun afsloɗawa da mon sanaa gwaɗa nana skuratana sai zɗlale da vlaɗa ta vita vlaɗa zɗlwo haka Da kurna a'ah yaghtɗə antene ya marga tiyo vita mongkana dadabaŋ ma tof albarkamava vita haka da monuwo ikwa sai vli zɗla kaknana da psə ka koɓo hakat hul da koɓo ngane guleŋo amma vita mogka daŋga hgahgna albarka tof dadabaŋ amdiya naye ɗo we kwara-wanta uzinamuwa gamsa ka mugal sanma'ah guleŋə gwaɗa lamaŋ nane hmə harɗakana dakar makni kana gwaɗa tsgho lamaŋ uzinamuna kana uzin hana kana snan haŋ hakniŋ la lambo la mal wakanure uzan hɗəka sanasana sanasa haŋ gwaɗa lan matan ama namuwa la gwozo la ham bakzla snabolluwo hal tmɗwo sab sal aŋ hambak zla la sa aŋ bar an inahanaŋ gina gwaɗa lamuanee da munilee gul mɗa hausana a'ah mbawa da lamaŋ uzini əh da mbistal laman na i əh zaɗuke da-ɗo lamaŋ da zaɗuku aŋ nageriya vita zaɗa-zaɗa lamaŋ guuleŋə kwaɗa-kwaɗamuwa kena naye dowee da koro. naye ɗowe da kor makini gwaɗa kar haɗa bəw inahana wo nana gwaɗa aah sai lablalow sai labla dan dmah ga naye dabaɗal lamaŋ vita sabsal daŋ yarwa ko dan inahana gul mbaɗ hausana aah ko gwoz ka ko aŋ hamb aŋ luwagh ka baɗ ka gwaɗa gha ha la da kar na a'ah na gwaɗ da ta mbɗ tana gwaɗ naneə hda hal da korowo a'ah weə kor na mbɗa tana gwaɗana hal dn korow ko mbət luwa ko va. <hesitation> le lab ka daŋ iraŋg la legos kana le ina hana jeb muwa uz uzina muna kana vita naŋaghaka lambagha haka da mbaɗ gwaɗa lamaŋ nda neɗune da mbaɗ kan gwaɗa lamaŋg nda needɗe haha lhun da suuwo vita las snantama saide lambaghe da snantoo amma ko gwaɗ ɗowe kor gwada kol ɗowee gwaɗo ɗow kakoro haka ɗow snanta uduwo ha bga kor makwo amma vita sansnaka la mɗə da mɗka guka vita mamɗaka ha kɗakni gwaɗaghini hala snantaw too sri vaya naye bəw nayə zɗa zuduka nahana amma tskurata guɗmussə sai gwaɗa hausa, hausanana aəh gwaɗa muwa befow gwaɗa muswa hausa mbɗaŋtalo haka ta nagh lah la han mbol nure la lakwah kmanure laka ta nagh ta haŋne ina mun haŋgnune ko ya anmtanaltuzan sansna gwaɗa tkor haŋge har dagana oga mahganmbatan sanansana haŋg gwaɗa tan amma namuwa uzinawa kap haha snantao nayee ɗowe kwarawune uzini, naye ɗowe kwarawanta aəh uzan uzan mal kana lap ta yən da gwozo gu han gul kor gwaɗa lamaŋ meɗe kor keghe lo snanbo ha tambɗawo gu haŋg ngulolo uzinha ngalolato gu satin da manga mama madi yaɗe ngalahtaha na snanbi ina kar haŋgwo amma yaɗe ngala litahaŋ kakeghe snanka kaghe nglaɗa han ne koh til bule re vita ngladatal na ai tsnka yaɗe nglale tahaŋ kaghe stusteta ko kal stagheebla lamaŋ vita ma snante lamaŋna, aəh mada snantee nglala nglita haŋ na Naye gwə kwarananta yaɗe bow magata uzaŋwa tala yaɗana tagha ɗəb ta biwo masnanta dagha mada mbɗ-yan kagh snkanghi makar na mada tsaghe maka amma tala yaɗe na negə mago inaha na makni ɗowkni kwaranan kni dagha vitatmaɗ yaɗa tmaɗ daghena ko gwaɗa kor yanna da snanta knina naye, aəh a ghaŋ ina kor haŋ ye kak da snata naye gwə kor aŋ ka aya epsa t vində da vindiyo epsa epsa takarda nana vinda da vindina ka tsaghe ka psɗ takar da da baiyro ka kore maiɗe neə zrah ah dughumin ka, ne zra inahananka maɗ, ne zra udan ka kwara nayo, ne zra ina ta imi ka hlan ka kwaranayo gu vindata gaba daya vindate to sa-kegheɗ kana dan yarwa gu mɗoɗo maɗoɗ yanzu ko ɗakana kana vita dadi dafa kana mama aŋ-hgəi uzina maɗ-ree anne aŋhga labɗə hgan tahan aŋh-ŋ zuza daf kana ammbazi kwisla kwisla mama aah ammabaza mbazab ɗa anah atatayin immo tata ɗe gwada da kor ɗe gwaɗa da korɗ sai da gwaɗa laman kor de ha hna kor gwada hausawo.